ଆଜସ୍ଯ କଈ ମୋବେଲେ ମେରେ କୁଛ ଜାନୀବା କୋ ଚାହଣ ସେରା ଆତା ହୈ। ଏସଗୀ କାନ କୂରଣ୍ସଯ ପର କ୍ରୋମ ସେ ହୋଜାନେ ସେ ଜାଣିବା। ଏକେ ବିରାମାନ ମେଂ କୈକ ଭୀ ସମାରହଂ ହୈ, ଏବାଂ ତାରେ ଗୁଗଲ କୌମର ଜଦ କିଠୀ ଉତ୍ତରଣ ନା ପଢତେ। ତାଲେ ଆମା ଵାଈସ୍କୁଲ କୋ ଅନୁ ପଚେର ଵରେ ସେଵୀ ଜାନେ ବାରେ ଥାନତୀ ଔର ତାଲେ ଆପନେ ବହୁତ ଅନୁ ମୁବାଈଲ ନିଯାଦେ ଆପସେ କୋ।